صعب نقول <hesitation> الآلات راح تملك مشاعر زي البشر في المستقبل، حاليا الآلات تقدر تحاكي بعض المشاعر مثل التعاطف أو الفرح، لكن ما تقدر تحس فعلا زي الإنسان، مشاعره مرتبطة بالعقل البشري والتجارب الحياتية اللي مرت فيها الإنسان، وهذا شيء معقد جدا حتى لو تطورت بشكل كبير، ممكن تظل الآلات تشتغل بطريقة ميكانيكية، ومبنية على الخوارزميات، وما تقدر توصل لنفس العمق اللي يعيشه الإنسان.